<noise> uve kwawe uwari twitwa kyaniberi untama, kyaniberi untamo ndiba kwiduka, ndibea kwikula, ndinakue ndisika kunyumba, ndivika muluhe mulu- muluhelo. Ndiput ndiputa ndiputa ndiputaa! isi- ipumba sila sieka, ndibea ndisambula sambula uku naku uku nanunanii kulaa! ukukunaku nakupi uku nakupili ukula ukungi kwakwiva inakupili, ndiwesa kula, pyandiwesise ndione ndiwone kukuvie tayalino. Nditola kula ndivika mokyombo, musufuria, ndisukaa! ndisuka ndisuka ndisuka, ndipya ndisukile, ndivika kukyombo ikisila amakasi, kawa muluhero, au mu- mu- muvu- muluhelo au mulu- muli- mulisinia lila, ndivika mla muluhero, sasa so tunokwa sana muluhelo, soba amakasi mula laki nakinakivemo, kwahiyo ndisuka gula unsele, ndivika muluhelo mula. Pyandivikile muluhelo kukuvumia amakasi, pyakumize amaksi nditola isifulia jiangu, au ikivya kira, ndibya ndi- ndivivika pamasika pala pamoto. Ndinavike pamot, amakasi gala gana- ganave tayari ka- ndiwona tayari kasemwike, pununtusile kula, ndivika amakasi mula pamu mu- mu- mu- munkimu- mkivya mula au musufuria iji ndivikire, ndikwanza ukukologa, ndikologa ndikologa ndikoloka, pyandikolwike, ndinone nkutu kutenge tengwe kidoko ukupya ndivikwa ndivika amafuta. Ndinavika amafuta, ndikwanza ukukewusa gewusa ndinegewusa, ndinune tayari apo ukuta <hesitation> apa tayari gupie, ndikwipula isufuria jira ndivika papembeni, pyandivike papembeni ntola unfuniko gula ndivika pakyanya, pasu pakivya kira. Umfuniko gula ndileka uku- ukwamabati, ukumabati kula ndivika umo ntola umoto uku- ukulipasi kula, ndivika pakyanya pamfuniko ukulu ukulu ugulipo ugwabati. Alafu, pasi pala ndikweka inyakala sila, siluku uku ukwendelea ukuvika, ndivika pu ndikivike kila ndivika tera pamoto, numoto ugungi lulwe ndivikira pakyanya pamfuniko, gukwendelea ukupya, <noise> ndita tame kama i- idakika ihano au isi idakia isita ivi, au ndinavone tayari hapo ukudaika saba apau apa tayari. <noise> Ndiwesa ndihesa umoto kuli pakyanya pamfuniko gula, ndihesa nukwapasi gula, ndibandika wusa tena, apa ndiona <hesitation> apa kupie, basi ndikwipula ndivika pasi. Pyandivile pasi pasi, ndikwanza ukwipulila musahani, kila munu ndikwipula musahani uve utolete isahani ndikwipula musahani ndivika pamesa, nujuju ndikwipula pame- nenusahani ndivika pamesa. Imboka, ndiva ndikateie ndiva ndiva ndikaterike tayari, kama nenditeriki, pya ndivikire, isufuria jira powou unse uwali ndivikilee papembeni. Imboka nitole imboka, nasana sana kwa utunokwa amalaki, malulima, amalulima kutunokwa sana mu- mu- mu- mu- muwali. Amawa- ama- amalulima nditereka ama bumuka ndakasike nditereka mapema, pyanditerike amalulima gala, ndihatire umu ndihatire umwinyo, ndihatire undihatire uvufuta, uwakwapanga apa tutumile uvufuta, au ukama nitumile nitumile uvufuta nikama, kama ko usingisye muvuta amud, ntumile inyungu. Inyungu sila ndiva ndikatwangile tayare, basi ndyata mula muma mlulima au kama sio malulima basi mumboka ija- ija- ijamajani jira, ikatuliki jira, au jivi tute ichainizi ndihata mule inyungu sila, ndikoloka, pyandikolwike ndiwona apa ite ipyete tayari ndikwipula, pyandipue basi ndivika pamesa <noise> kwahiyo ndikwanza ukutula isahani moja, ndikwipulila musahani jive tora isahani isahan, kama ndindimwenebasi nditola isahani moja ndivika musahani mula <noise> ndikwipula, nditola imboka jangu nituma ndivika pakyanya pala. Ndikwanza ukulya. <noise>